Ty loko orange io zane ty amako voalohany indrindra aloha ty avy tonga antsaiko ao le ndaty filohampirenena mitondra anay eto le fa courage zay reke, faharoa ka reke nefa naho hatao hoe idirany amy ankampobey mety hoe fahatsorany na fa nao zay zane ty fandraisako aze.